k'aj <hesitation> rajawxiik b'la' <noise> <hesitation> qajiyij qixiim, xaqara' qatzaq <hesitation> li ak', rajawxiik qajiyij jun laj qaak' re kirya' rike'aal jun k'aj rii' <hesitation> e rib'aniik qe qaya' chu q'a' li qamaq'anya' xaqara' qakamsaj laj ak', <noise> re qaya' chu' q'a' re qab'an li k'aj rii' rajawxiik b'la' el k'aj qalaq'an saqpool kajcha chiran, kik'ilixnan tek'ara' ke ke'xek tek'ara' <hesitation> laaq' chek qab'an laj qak'aj chiran <noise> tzaqtajnaq chek li qatii' tek'ara' qab'an chek jun k'aj la' <noise>